د الجزایر په پخلي د مدیترانې، عرب او افریقایي پخليو ګډ اثر دی. «کوسکوس» د دوی ملي خوراک دی، چې له سبزیو او غوښې سره تیارېږي. هلته دغه راز «شاکشوکا» یو مشهور خوراک دی، چې هګۍ د مرچو، پیاز او رومیانو سره پخېږي. د الجزایر خواړه خواږه، مصالحه دار او خوندور دي.